Faa haama janɗe walla manaaji. So ɗun waɗi so ana noddire taamirgel. Jon kaa ɗun woni faandaare muuɗun. Ɗun moƴƴiniraa. <hesitation> Jonnon, a tawan duu nooneeji muuɗun ana heewi, so ngoonga. Eyyo.